A yabe nisbe le, neni ya me kays aze nan dede. De ilazen de ilgenen, tedi tedo wuy te naŋgigenen zaata triyu. Yane tri anas trek aa demin baru ya karak deka wal wa de, wudin wed nente, tri trek dan tak. O kid de, yane il ne zaata ke oo uked ruked kalenen, rɔɲ haske lazim prink mbe. A la si naabe ne mag <hesitation> to ali to tub nabint. Lakin kud di nam to ɔr nen. Okid indi to ɔr benen, rito. Rite ɗohi ke nanige ḭ tri trek aye ta, lakin nafsal weked dabo. Ŋgaw ɔ togo kalas, yani kalas tawali torid ŋga wigi ne. U talask yani nane Afrik nanen ɗuy nde ḭ tri trok cege. Da hal nege, naŋ yege, ofi nafsal wakid ɔŋ ŋgal orko. Tiyan af tor rid ŋgawayḛ, Yane te ʃarako munkin ŋgundig ne ŋgaw kalenen ɗoki-ɗoki. Putɔr ʃarak teya, tori a nas metak fen, fene ɓa ŋgaw dela tudu kasɓa ḭ keli ba. Ḭ teg ŋgawin bagha, ɗog gene ŋgali da waa tri kili ba. Tri te aba te ŋgawi namuken ŋgawin ɓa ɔdlə kalas. Ɓiyoŋ ɗok koko wal te naŋ ḛku kalas terite. Trige yani nana, yani ro yerge matak. Munkin terite yani okud sahasa okud wagad kalenen te ɓiri te naŋ le nji ŋgede. Yani ogud kalen, ribe doŋ gelget, teyani bomb teya̰ fenen. Man kamam ŋge lej ŋget. Ɓa sala tel lə, mo or bəde ŋgariyo tebe, saa ta. Tamani bilel ni, kalas munkin tebi, tedaŋ yeŋ yedi, oto kotoŋ anaŋ le njid. Tori a nas ku ŋge tʃenti a wukiŋ tebi. Tɔrɔg iniɓe, le nji ge zaa torog ḭ ɓe oo tii a nas kekuwen. U munkin lenji in zaata. Tete ɔr ni te ɔr ndamag ɓokige matak ta. Ta anaseg matagfen. Yani nane ze kazen yaneg kulu sawa, matagfen. Ala sawa a̰kan, teri tro hi, wɔlɛnji ge tɔrɔŋ ḭ danas keke. Aw debi ɔŋ na njigi ne, lakin kaw ono ndohi o, ɗigo lḛnji gin tidinen zoweiŋget. Ili izakan nenjinen ɔkɗo, den dɔŋ un. Wuya̰ ɔdri anas o reye te ɔrki ki lakin. Na ɓi yani tri, tri keden in tri kilyo ɗoy, ɗoy ge to, ɓate lenji gene wuti lenje sigiren ne nazɔ. Zo ḛŋget zo aɲrɔ rɔy matak ima tibi tiro hi wulḛnjig te torogtʃ, aw. Oki te lḛnji ḭ tore osetə, aw in tibi anas ke lḛnji gede. O lḛnji ge o dohi to anas ke lḛnji ge, aw reyo erek matak. Ɗoy de tɔrɔ ni nen taras ge ŋgodo iti, lḛnji do higi dḛ. Iŋge danas strek ge aw ḭ zaata, tege te lḛnji ge dor hanas kog. Goti ayti god. As ɓid bata niya yani ya mo muʃkeget nani. Dar ge ndelba ure rege, ḭ mbe kaybo manen tro yango te ŋgal benen, ee rḛɲke mamu lḛnje gut ɔn mun guduru ut ɓi ɔŋ beji ɓi ɔn rege, Oto tama terek od, anas ke terek bini na mo piti ne a̰ adal da, tee njor or ɓe tar trek se sa riyɔ sa moto, tor ɓe, a go ndigi dala, in moto tube, dayman, lḛnji oto tobin. Note ɓe walas, zut note ɓe halas tɔrɔŋ ini, ɔtɔr anas ke tihini o ndigi o yel oto treks. Oto ti ndal kalas batan ya gots, tol tar ne fene riyɔd. Tene nji gered salam kere ged sere ji min ɓi rḛŋ he, ɓiyi min awal de rḛŋ ti walen zaata ke ade yani nana fre kanen. Ade yane wankin. Tibi ɔŋ rege aw te ɔr ini, re ɔreg mata tek ndel, iza gan te de i be te i ɔg. Be saŋ te ndele Lḛnji dḛle o digi dala, lḛnji be tɔl rɔŋ se ge nak, Dele, mome kayiat yani ma kaiyat. Keŋing bege ani saba teɲ be kɔnɔ. Defen be koro be tɔŋ jali get, Laezn nanen, haye hay tima i ya to yane bo bomo bael kan uba, ete ɓaw ni gurubs in go te ɔrɔ re- reg matak, re kubu ndig tɔr re ɔŋ. Gozoti jakob debi kaba ag le naŋjemedi ti wa da.